Pos te digu que correus eletrónicus de trebaju i professionalis pueu andal envereandu trenta a ca semana. Peru tamién es verdá que whatsapp a ca vés le quita más espaciu al correu professional porque se quea pa piimientus hormalis. I ya pos correus pressonalis pos quasi que dengunu de no sel que tengas que renvial una entrá, unus billetis o enteracionis assín más destensas pa vel más despaciu.